Martíi e ɇ ¨ <hesitation> e ɇ köö too je dse i, je dse i my <hesitation> my my je xin ñí töó ba martíi, la nɇ re lɇ martíi jö e kóó’ tá’ kiä’ ñí töó kóta’ kää jenuu, kóó’ tá’ je je bóta’ iá’ je bótá’ jy dsóo’ ‘mo je kú’n tá’ jy meesa, je kú’n´ta’ jy sýy je kú’n tá’ jy óó’ je ta ékié’ e xin martíi.